Da nataxan da huoo' ca nolleq nat aso igua cataq iatee'

Da aiem intotaxet da imaqta ena da qaica da qamchaca

qalyi ayem qapiolec saqpoc da ñeqonahua so natanaxanac

Na checa'a na nayiaanec qauem qataq onaxaic ena pantaxanai ena ltaa qataq ltee

Aýem da qaýoqta da ñauane' eso ñauochaua nache ýaguec da sashegota

Ena shiýaxaua da ñ'quic teque' nache huetaña nache qalota yi'ye netaña lma'

Ne'ena ña'alhua ishet da et ena ñimenaxanaxaqui

Ena hoteña huoo na noponaxaq da nsotaca yelexapi

Ena ta nonaxat qomi hueto'ot ena huioxonaxaiq

Na ndaxac aiom naponaxac nache ñauane' na ñauochaxauapi

So cailetateguet da so qanañeq so lapat

Ayem yoqopita na qom na ivigui ana maiche lvique

Ñi ramaxasoxotac onaxaic ra ipacañi ra itauan na ilota'ague ye ahuaqpi

Aiem saq saxañi ra siotape na iuaxaye cha'aye maiche iataxac

aha´ ena napaguenaxaqui huo o' na qom l'aqtac rocaxaiq qataq moqoit

Aiem semetetac naxa ana ianguishe huo'o ana lauoxo

Taxaqui lcat aca nhuoshaxaqui nagui ra qaio'ot ca nhuoshaxac

Ca ñauochaxaua da denotac shenapega da qaica ca qocha'a qauem

Da dalaxaic nshiitenaxanaxac yi ñi alhua qanqochenaxat so lafecha

Aýem semeteetac añi ýachaxan na nmejnecpi televisión ndoteec da semeteetac na ýotta'a't n'axaiaxac

Co'ollaxa qaica ýoqta yi'oqchigui n'ashaxantac na Qom llalaqpi choche lapoota'a't cam eca qomitaxac ica qanqomichigui aca aloxo ca ayaqaic nache ishet da nacheca ca dauegaxan

Qo sivita ra aýem ỹi nache saishet ra ioqta so'onataxan sauotaique ra ñimatec qara'aq selo'oguet na ýalaqpi taq ihuarpi

Ca shiguiaq ilo llaq

Ca n'aqtaguec onaxaic qataq yiqopita da huetaigui na Qom dam qai'axattac som esopi añaxaicpi nataxala'pi